زما په نظر یو مثالي واده داسې یو واده يي چې په یوه باغ کې ترسره شي <hesitation> البته که شخص مالي توانايي کمه يي اضافی او بې جایه مصرفاتو نه پکې جلوګیري وشي هغه موسیقي چې ډیره اواز یې اوچت وي او اکثره وخت په غوږو هم خراب تاثیر لري د هغه په ځای یو آرامه موسیقي په کی وکارول شي او محل په څراغو باندې روښانه وي.